कै भी वाद्य यंत्र थें बजौण कू तरीका ये बात पर निर्भर करदू कि वै वाद्ययंत्र बजोंण मा आप कितना कुशल छन। आप थें थोड़ा वी वाद्ययंत्र का बारम जानकारी और विथे बजोंण कू तरीका सीखण पड़लू। आप थें धुन याद होंयी चैन्दी कि कै धुन कू इस्तेमाल मैं वाद्ययंत्र मा करना वालू छौं।